حنا الحين في عصر البداوه نرعى ليبل ونركض في المناطق الصحراويه ما عندنا مدن تونا الحين ابى اروح ويا جدي نروح على الساحل نغوص في البحر ,ونطلع اللؤلؤ من الخليج مع الغطاسين ,الحياه حلوه على الطبيعه وعلى الساحل ونصطاد السمك ونطلع اللالئ من الخليج العربي.